Ah ndakak mjiwayi gaskiya nan rayuwar da aiyi munagumai mjiwayi rayuwarda aiyi kwata kwata aiyimunagumai naɗa amulsugu abardagakar kwata kwatamai nɗurwayi nagu indagaja nagu lathuthubusu uwanyisu athubu husurmɗu lguhasasu lagulagahusumtu kuma nɗurguyi suna akumjimai kowa uhun du hbafi aban mjuwanyi aban dorda mjnwayi iyugu muliyanda ma nada sunumai ah wu imdaku kunda mulsunbabate kur amasun duda wiryu kina koma magu uliyasun duda variyun aimunagumai gaskiya atsukumal mduwanyi ku viyikudu najaluga thawa mjigundamai naja huga yikomai viyi kuduri kuja guri sursum kuja siya sai inda kawai sai bathuka yisu kura bu agakur mduwanyi su akuba ahuvi du mdu asasuduri mdu amʒurduri abansunbuɗa wriyu kina tomada yisu kwata kwata almung gu mai magu uliya nagu nada ivuri yusari to magu uliya sunduda wiyu atsukumai dole nagutsu magu adunanuɗ mdun basuka gadirguyi naja chuturi gyarri sari ama mdu kuragatsu. Kobari nagu dur duramun nama tsaja guriu lakana jatsai kura bagakur gabakidaya nagunatsu munpargu kuja tsai uʒapu aiyugu asunsugamul bandija suchasugagu to ama magu magu mamduga ndugakur sunda yina kwakwata basai mdugu asardurnugu ba nagu atudu thhimi anukurun gagakurum gaduranukurun suu mjiyarku ayukufa kalkal ausutsapumau kwatakwata kuwi galuga payara sunguyi bathuka yu gabathuka barkurun mjiwanyi tsu rayuwa ungiyu agari kam ndachi aiyi mjidam durayuwa yarku ivuriyu yugubate nada sun ijurda mai sai dʒu sal yusugu kurabakkur gaskiya rayuwari aimunagu mal anu kurda auyi munagu mai kuma mjiaga mjigu ivurdu duguburi bargawa ah aimjiku kai salkul ivury gamusalagu ba musdagubani naja ivuri bʒakuryi eh chuta dukuryi wan abana kina toh kwata kwata aiyi munagumal andamal makuwadagu lukukuri jan munagu kuda giri aumunagu mal abana kina to mduwanyi su maja kuna ijahuga lithawarvi kunna. Maja kura kuna sallah kijarathawamygu bulriwan kuja muliya sudi unji basuka uliya kai salku munagu saltsapu mji adurakuragu munagu bawai ga luga yisu fagamji aluga pajamji ah dur batiba gachubaku gachubaku gadubakukuba aimungumal kuyi gayisu munagu abagakur naguma maguisukura mbugakur nagari ko anukuma naga ama ngu aliya yusu magulaga yisu b mbichiwanyi aradalgu uwanyi nagudukurum ma kai yusukasini yaliga yisu mduyaku abana ama mamji mjiviri mjugu asuni ijarfda mjigu sunida nda kuna naɗa sukariya mji lapiya kalua gaskiya naja kam amuliri anuda uvoyi ubuchi yoyugasu dugu mjiyri kuma yu vuri gamjiyari gu ivuri yisubatikuma kiyi kukarayi gadaʒuyi lapiya kaka mji mji mjigu uʒun mjiduyi ukikakada kanji duyi asunʒu kunayi inda lapiya kakanda ɓawai kuku alapa kaka mji haka kina kana ɓawai kuku alapa kaka mji haka kina kana yi inda kakanɗa. Jangu nagu imunagu kuma rayu mamjigu ivuri yu ivuri ga musɗagu ɗakaknada kuma niyu ki shadugu nanda uvuyi ubidhi niyu ki shu dugu naɗa shikman dun gri kina najagu rayuwa munagu kuma najapu ulagu jan fiyan ulagu munaju harga sha ahuga ijuguy lapiya kalau awai gayiubatiba naga sa ʒau dumya nagasa ʒau adagju mai nagu gaɗa lapiya kakamji paga mji aimunagumai abana kenan gaskiya.